Miyahi e wuro no mi neeɓake eh milaari kujeeji sosai mi wartidi be tarihiiji masitinta eh miyewtan on yahugo yeeso tomi siwtake.